Ombura ondenga ndjiri ndjimaiyende mevanga okuhikikwa ombapira yandje indji youmitiri ndji mevanga kutja mba mbamana omweze outjahamboumwe aa outjatano mbahikikwa mara indjo mbura noho tjimayiutu mevanga okuuta oviungura imbi vyou mitiri mbi okutja ombura ndjo nao mwindjo mbura ndjo noho okutja tjimbautu imbio viungura pumerimunu otja tjimerimunu handje mbautu okutwapehi ounamwinyo ouna outiti nao koresevate otjikunino tjekuru itjo tjitukondjisa tjo noo mbautu o busness yarwe indjo yo yo okutja indjo ngetjeva ndji oo iri koresevate indjo mai naindji yozohunguriva nai oo ndando yandje kombura ndjimaiyende uriri aiyerike okumana oskole nokuhikikwa okuuta oviungura nokuuta okutwapehi ovinamwinyo, ombura ndjo oitjavari okutja imbo nao handje imbi mbamana nai mbasetike ondovi ndjo indjo mevanga okutwapo mevanga okuranda nandae otjina tjimwe kutja ohauto aaa katjina tjina tjimwe noho mevanga okuranda ohauto mwindjo mbura ndjo indjo oitjavari ndjo mevanga okuranda ohauto okutja oitjatatu handje mutu mezeri kutja mbakupwa pombura ndjo. Okutja tjimbazu nokukupwa mombura ndjo opumeutu okuvanga kutja turande ondjiwo okutja mekupwa indjo indjo oitjatatu indjo oitjaine aturanda ondjiwo ngunda aturi mo mo mo mo moiri ndjo amaturanda ondjiwo amatukupasana nokuranda ondjiwo mevanga kutja andae otjimetu okupaha okukaa novanatje nandae omwatje wandje omutenga okutja ombura oitjaine poo oitjatatu, oitjatatu noitjaine ndjo mara mombura tjimuna indjo ndenga ndji indjo okutja nao handje mbamana nu indji oitjavari ndji ngunda ameranda ohauto mba mevanga okuyaruka koskole mbikerihonge ombapira indjo nene indjo yo yo ndjikuza omasters ngunda ambiri okutja oo oo ombapira ndjo ombura mbari nohinga nu okutja ombura ndjo oitjatatu indjo ndjimepaha okukupwa ondjimevanga kutja nai ondjimevanga okuhikikwa kombapira ndjo indjoo ihikikwa omaandero wombura poo mbura ndjo yarwe okutja ombapira ombura indjo oitjatatu noitjaine ndjo noho okutja meso kutja nai mbahikikwa okutja nai mbakupwa mbaranda ohauto ongetjeva yekuru mozombura indo ine nda uriri ngunda ongetjeva yekuru mbautu okupaha okuranda ondjiwo, okutja ombura oitjatano okutja mozombura nda nu mevanga kutja mevanga okuyenenisa ovimariva andae vyokutja rumwe mombura mbwaenene okuyenda kotjirongo tjarwe. Andae ovirongo. ovirongo mo namibia uriri kavirongo mbiri kwarwe mbaenene kutja ami nomuhoko wandje twaenene okuyenda twakatara andae o luderitz twakotoka nao mombura nda uriri irire otjina tji otjina tjimwe tjitungura ombura aihe kutja okomautiro wombura poo komaandero wombura mara handje imbi ovimariva twaenenisa pupetambo mombura indo zondenga ndano nda uriri kutja nai tuyenene okuyenda kutja itjimwe poo itjarwe nao. Okutja mozombura ndo indo zosenina ndano okutja indjo mevanga okukauta okuhonga kozoskole indo zonene ngunda mbihonga kozskole indo zonene mbivanga okupaturura ongetjeva onene ndjino ndjino kukoha ozohauto okukutwa oroveze pupeno vi puperandisiwa ovikurya oruveze pupenaiye vyarwe pupeno karuveze uriri kovanatje okutj andae ino sondaha uriri otjiveke tjaanda ove otjo muhoko mamuyenene okusekama amwii umwe ahorwa mbeni warwe autu okukutwa mbeni ounatje noho handje mwaterere okutja nao ene mwa oruveze rokurinana ounatje mbena uri maurinyandere kuwouni mara uno mundu ngumeutjevere nao noho. Okutja ene noho mwekuyekurikutura mweya mwekuhakaena kuno mapanga wenu toho omakura yenu ovandu varwe toho mbumuri poruveze rumwe okutja amuhe nai mweya okuyekukutura ouruvi wenu osondaha, andae ngamwa eyuva motjiveke mai operate mara handje osondaha ondiri ewa mehee eyuva ovitjitwa mbi puvikara, `okutja noho o busines yarwe ndjimbivanga oyozo hauto yoku transport yoku yoku yokuhinga ozohauto yokuranda ozombesi kutja ozo zehinge kutja mazetwara ovandu komikandi poo mavetwara ovandu ko kotuveze tokurinana ngamwa avihe mbi uriri okutja mevanga kutja andae pozombura indo zolaste ndano nda mbino zombesi zakarira ndano ine mbari ndatu ine indjo ngetjeva yarira onene ino mberoo, mara indjo kaina kuu kaina kunanwa iyami indjo mbivanga kuyandja ku papa wandje mena rokutja oovina mbiasuvera okungura eye, okutja indjo mutu otjii tjimuna otjina tjimevanga okumungurira ngundee ehaa kurupa okukaseka mena rokutjavii mozombura nda indo murongo zandje handje ngunda uri nawa ngunda kaa kazako koviungura, okutja indo zolaste omurongonda indo zolaste ndano nda ozongatje ozongetjeva indo mbari ndumepaturura handje kazandje ozo vanene vandje uriri oo mepatururire mena rao, ngunda mbirimbo okutjamunda mbwi mbekuru mo mongetjeva mbekuru mo momuhoko. Mbaweza kutja ovanatje tjimbazu nokuweza okutja mbaweza ozondjiwo mbaranda ozondjiwo kutja omo tjomuise omepako ovirongo imbi ovivari mbi koresevate mbatungu kumbakupwa mbarandako vinamwinyo oovina mbimevanga mbi kuno vinamwinyo mena rokutja ami omuni owami omundu ngumbivanga okuyenda konganda kutja onaweka poo andae wahitisa oo o mauva wokusuva otjiveke uriri wai oovina mbimbivanga ami omuni himundu wotjihuro pupetapi, okutja noho wina mevanga kutja mbaranda ozohauto nao mehee ingo mundu uriri nguri owandje kutja omama wandje kutja opapa wandje poo ingo murumendu ngwendjikupa ovandu mbo omutena kwandje owangu wandje eye nao uno hautoye omuni mena rokutja eye noho ongumarire omunene omuni wonganda tjimezesa nao ami tjimeii korukupo rwandje okutja nao eye mbe mbevyesa nawa mbevyesa momake omawa pongada mbo mbatuna mbaera eye noho wautu wautu okupaha okuhupa omwinyowe toho novanduve no iyaa novakaenduve okutja oovina mbimevanga nai mozombura indo murongo nda uriri, okutja nai okutja oviungura noho handje mbaa mbatjendjera kozoskole indo zonene indo zokombanda okutja mara ngunda ambiri hina kuvanga okungura orure mbo noho mena rokutja omuni mbivanga okukaungura moo mombero ndjo yomerihongero tjinene munda mbo pupetunwa ona oo Kutja nai ovanatje nai ngavehongwevi poo ngavehongweye poo ikotoorwe poo tjihina kukotoorwa itjendjwe katiti mena rokutja imbio mbiviripo nai kavii kavitunu poo kavi kavi weza otjina kovanatje vetu kave kave kaverihongo pupetapi okutja nandaekutja either mekotoora onda ndjo nguru indjo ndjarimo rutenga oo owanombo mbwaripo poo me me metjendje mbwi katiti auhitasana auhorerasana okutja mevanga okukaungura momberoo yomerihongero wokombanda oovina mbimevanga nai mozombura ndo murongo ndo, yaa okutja yarwe handje noho mbatjiti ozombura ozengi okutja nao mbautu okutwara nandae imbo vanatje koskolee noo avihe mbio ngunda ambirimba mozombura ndo murongo omwangu wandje ombura ndjimaiyende omburaye oseninaokutja noho otjina tjimevanga okumungurira ombura ndjimaiyende omburaye osenina mo mosikore mevanga okumuu Indjo oo enyando nduvekara naro komaandero wombura mevanga okuyenena okumuu okumu okukemuhirira ohauto ndji ndjevanga mevanga okuyenena okumurandera kutja ohorokova ndji ndjevanga ozondjise ndo ndevanga avihe mbi uriri mevanga okuyenena okumungurira omuni okutja eye noho watja nai uvanga okukerihonga kouye wopendje okutja mozombura nda uriri ngunda aerihonga nda indo zandje omurongo mevanga kutja nai tjaenene okutona ongoze uno mbi me mevaterepi poo memuhindire otjikwae poo apehe mbo. Okutja ngunda aturimbo ngunda ee amerihongo nai ozovakansie noho maso kuyenena oku okuya kongnda.